اوبه شیدې چای قهوه مېوې شربت لېمو اوبه مالټې جوس انګورو جوس زنګيبل چای سوډا شین چای کاکاو شربت انار جوس نارنج جوس <hesitation> د مالټی جوس کوکاکولا